Umdiraadi tamole babatda, iyatda, alahamdullai babatda baa- chi iɗugu- kwa babat da iyatda niningi adi taka impiyan yeyetda adi taa zubo chin mil yaye sirann unu kana yeyan yabaro jada killi kaya nae unvi wa ta aurbijiwa minu kana yabara sigi kwa jaba killi kaya nai ko ya maiduguri akwa kauye jada zubo chinaa le kayasi jada zubo china le tou taambi day yikoni taambi yow- ni ka taambiyaa gabir chinni ka ta ambiya gabir chin yiyetda yayuna aai yiyetda arrae adi duguwae adi sutd wa alahamdullai dar mwaa l biyaa gabir chinadar ya- arra yay ae yiyae ma uviyan mzi- kwa ka taambiyaa mwa ki chikka tikka immani ingaa zafiyan ama umataa chimba ɗinawar nigan aɗuwae ka taambiyaa gabir chinadar